ازيك ايه الأخبار بقالنا فترة كبيرة اوي مشوفناش بعض ايه رأيك لو بكرة على الساعة تلاتة او اربعة كده نتقابل في مكان قريب نتغدى مع بعض و بعدها نشرب حاجة يعني حاسة ان احنا محتاجين نقعد مع بعض و نتكلم يعني بقالنا فترة متقابلناش